Whe be ome roho, o te ruō ome no me gwolo kpoho ere nyai yo akpo obonana bove me re gine nya uzeme rie ho oghene rie omai ma vere but ahwo no arie eva ai yoma. Keme me gwolo ta na uzuazo no ma bi yeri evao obo ewho isoko ma obone roh obo ewho akpo o bone ma <noise> ma bi you rie avo akorio, oghene rie akpo ne ma no o te gine ro vere roho uvo na no gbe ore that is amara gbe ore no oghene o bi lo ke omar esikpo bi na, ere ere mai ahwo biebi na gine ru roho ivo eje ogbe-kpobi ike omai. O ro ziezi kere oye meje ta na ino no me te gwolo no me re kpoho who ya orewho jo nyai yo akpo jo obonana o ro ziezi kere me kpobo ahwo ewho oyibo keme ahwo oyibo yo ahwo no abi you akpo no o fuemu fuaro ahioo no a you akpo ababo epe keme ababo epe no me be ta na a bi you akpo ral no a bi ro wo ekpehre omaa roke oviveral hi ono te wo onana re gwolo no onan gru emejo o wo ne.

Who re gwolo roho ohwo no u kioko, o wo ovona. Whe te wo ive, ono okioko ogbe wo ive he whe be je kee ovo but obone mal eware wo woha no u fo no are vi se omai no ma re ro you akpo mai ziezi oware woho uwou-imui ivo no oyibore se no lighti ivo na no o re je ogbe kpobi a be re hai ke omai hi yo emamo edhere ma wo riehei ame no a re da ma wo rie he eware nana uwoo erolhre ma wo emam o ho eware nana yo eware no mai ohwo isoko mabi gbeaboku evao nigeria, ote be whae ze no emo mai a te gwolo kpoho ewuhre ma re via kpobo ewho-oyibo kere a kpoho omam o ewuhre emomai te gwolo kpoho omam a te gwolo kpotio omamo uwou imu no a re je rero tau inigbe ese mal oma o hro rai ha ma reje woai kpobo ewho oyibo ro kpoho iwou-imu fiki no emamo uwou imu e ro obone hei emamo oko oro no ufo no ma re de ma re dhe krekri e re to ke omai, fiki ikpehre idhere no ma wo no ighogho, itori e rro, e wha ne ze no eko oto no ma de no i woma wu umuo no u fo no e re to e be sai to ho, who te dhae no ogbe nukpete ukpe who re whe kpobo uwou imu no are rue erie fiki ikpehre idhere no ma ru emejo ma wo. Oje no ere no, ome no ma be da dede ma be rue omamo ome he, o wha rie ze no ibuobu a te bi wo isiuru eme ame ugbogbo gbe ame ipruvu no a re de a re da akino ame mai o bi woma ha sofikiereme be ta roho me te gwolo you akpo obonana, obo ewho-oyibo me re dhe nya me avo emo me ma re jo obei you akpo keme emamo eware no e ro obei, ene roke ohwo akpo, no whe bi, no whe no evao obei, whe re yere akpo ra dhe dhe ababo ukpokpoma ivo ma rro abone gwolo be nai ini mai a re rue uyen kpoho ewo a je ru irueru ewo a re zeai a je te ze no a re ro ugho na, hwosa ikpe a tehwosa ikpe na na, ikpe na arue eral hi fikiere niovo omo zae me te gwolo you akpo obo nana mere kpobo ewho-oyibo obei me avo aye me gbe emo me ma re kpoho jo you akpo, o te whae ze roho ugho dede me be ro wha fiho eware nome yere yo me be rue eraiha me re wha, keme oware ze no ugho me be hwa fihie me be rue oware na, whe be wha ugho na yo eva ebe were owhe obo akpo ohwo-oyibo. Oye o were ome yo obei ote whae ze no me bi kpoho eve obonana avo aye me gbe emome nyai you akpo, me re gwa aye gbe emo me re kpoba e ewho-oyibo nyai you akpo me you akpo me you owhe oniovo omozae.